ʻO koʻu manaʻo, ʻaʻole hiki iā mākou ke loaʻai i ka ʻahahui palaʻole no ka mea nui ka ʻino i loko o ke ao me like i mau kaua i kekahi mau ʻaina ʻe apau. i loko o ka paipala, ua ʻōlelo ʻo Iesu e loaʻa i nā wā pōpilikia.